Injo kanreangang nu ballo dikonsumsi injo, <hesitation> misalkanka <hesitation> anu <hesitation> juku, <hesitation> juku pallu <hesitation> injo juku pallua injo ballo injo di anu ditarrusi injo <hesitation> di anu, <hesitation> ballo todo injo di anu injo <hesitation> ballo todo dipasicampuru rung kanre njo injo juku pallua injo, <hesitation> rie todo anu <hesitation> jagang anu <hesitation> bakar, <hesitation> injo todo injo jagan tunua ballo todo injo-injo di anu di konsumsi, <hesitation> rie todo pole jangang <hesitation> juku anu juku tunu <hesitation> injo ballo to injo juku tunua injo, injo pole nu nyamang dipasicapuru rung kanre injo <hesitation> cumi, <hesitation> doang, <hesitation> apa, <hesitation> juku nu mainga ditumisi, <hesitation> injo anua <hesitation> doanga, <hesitation> prosesna, <hesitation> injo pole doanga injo naballo kasia injo kukanre <hesitation> pertama injo, <hesitation> ku anui. Kupasalai ro <hesitation> bukkulengna, supaya <hesitation> lumu i injo daingna lalang injo njo doanga dikanre, nah kuanre punna anre dipasalai injo anunna <hesitation> bukkulengna a terasai, nah injo pole anua <hesitation> juku anua nu mainga ditumisi, <hesitation> punna <hesitation> injo punna la kutumisi i injo anua, <hesitation> juku a, <hesitation> anu ro kupassadia <hesitation> apa, <hesitation> kecap, <hesitation> lada, <hesitation> bawang.